ايوه امال ايه، بس احنا عندينا هنسميه يوم ميلادنا مش عيد ميلادنا، عشان اليوم ده هو اليوم الي احنا اتولدنا فيه ولازما وحتما نحتفلوا بيه امال، حاجة كده عشان نشكر ربنا على العمر الي ادالهولنا ويكون في الخير ويكون في الصلاح امال ايه